Sɛ me nyɛnko bi pɛ dɛ ͻtsentsen n'apͻw mu na mbom onnya biribiara ͻhyɛ no nkuran a, mususu dɛ odzi kan no, ͻbɛfa no "phone" na ͻahwehwɛ mbrɛ nkorͻfo esi atsentsen hͻn apͻw mu nna mfaso a ͻdze aberɛ hͻn nyimpadua. Sɛ otsietsie kͻ do a, ͻbɛhyɛ no kutupa ma ͻayɛ. ͻno ekyir no, ͻwͻ dɛ ͻhyɛ ase nkakrankra. Sɛ ͻhyɛ ase nkakrankra a nna obotum ͻayɛ no kɛse.